Yajavera mati ñavae ikaviko yandepiaguaju jokuako jae má tenonde yayapotava ñamereve jokuae mbaeko ñanekirei <hesitation> ñanoiva jaeramiñovi oime yave mbae nunga oaja yanderupiyave mbae teko ikavimbaevae ani opaño mbae yave aguiyeta ñamae jeje jare aguiyeta jokuae guiño yandeaki sino más bien yande máta <hesitation> ñañemoatangatu jaema yaupiti vaera jokuae ñanekirei yayapo ñai vae